حالياً أنا بشتغل مظيف مبيعات ،على كد ما هي فيها مجهود بس محتاجه حد يكون ذكي يعرف يوظف المجهود ديتي في حاجه تخدمه شغلانه صعبه مش ساهله بس مهاره لو اكتسبتها هتنفعك بعدين في حياتك و في مهارات كتير في حياتك.. منها التعامل مع الناس الصبر وغير كده ان هي بتميزك عن غيرك